ófærð sló í gegn þegar hún var sýnd í fyrra bæði hér heima og erlendis og hefur getið af sér

sem er í vinnslu en nú hafa Reykjavík studios og RÚV undirritað samning um gerð annarrar þáttaraðar sem verður sú umfangsmesta í sögu íslensks sjónvarps fram til þessa hingað eru komnir Baltasar Kormákur leikstjóri og framleiðandi og Magnús Geir

Þórðarson útvarpsstjóri verið velkomnir báðir tveir Baltasar komum okkur beint að efninu hvað stendur til þegar ég var í menntaskóla þá las ég bók sem hafði mjög sterk áhrif á líf mitt og varð meðal annars ástæðan fyrir ég ákvað að fara út í kvikmyndagerð ég taldi ekki að það væri hægt að gera þessa bók í leikhúsi á sama hátt þetta er sjálfstætt fólk síðustu fimm árin hef ég haft réttinn á þessu en ég hef

með það hvernig er best að koma þessu ég ætlaði alltaf að gera bíómynd og mér fannst þetta ekki passa inn í svo kom þessi hugmynd að gera bíómynd úr fyrstu bókinni en sýna svo sex þætti sjónvarpsþætti

á sama tíma þannig að fyrsta bókin verður bíómynd og verður sýnd þannig en síðan munum við halda áfram að sýna sýna aftur fyrstu tvo tvo þættina og halda áfram svo út sex til átta þætti

er ekki búið að skrifa þetta endanlega hvernig hvernig við gerum þetta þetta er stóra bókin okkar stóra íslenska verkefni mitt sem mig hefur dreymt um að gera Magnús Geir hver er aðkoma RÚV að þessu og hvert er umfangið að þessu verkefni RÚV og Reykjavík studios fara út í þetta saman og vinna saman í þessu frá upphafi og og til enda við erum afskaplega spennt fyrir þessu við höfum verið að auka áherslu á leikið efni í okkar dagskrá og það er augljóst að íslenskir áhorfendur eru þakklátir fyrir það og ófærð sló í gegn og fangar sömuleiðis umfangið

að ráðast en þetta er gríðarlega stórt og mikið þetta er auðvitað tiltekið tímabil sem þarna er verið að mynda og og þarf að vanda vel til verka á öllum póstum hversu langt er þetta komið í vinnslu er byrjað að skrifa þetta er búið að ráða í hlutverk já ég er byrjaður að skrifa þetta og er búinn að vera í vinna í því svolítinn tíma en ég

búinn að kasta í aðalhlutverkið og

ekki að segja bara frá því jú er það ekki full ástæða til

og það er Ingvar Sigurðsson sem á að leika Bjart ég tel hann vera á réttum aldri núna það er mjög mikilvægt að gera þetta

hann stendur um fimmtugt

tæplega fertugu

ef ég man rétt upp í sjötugt í sögunni hann Ingvar spannar þetta mjög vel hann er frábær leikari og hefur leikið þetta áður á sviði einmitt hluta af þessu hversu langt er þetta komið

upp sagan er talin af mörgum hafa gerst á Jökuldalsheiði Sæmundarseli þar eru

fyrirmynd að þessu það eru áhöld um það og hafa verið deilur um það Einar Kárason skrifaði nýlega grein um hann teldi þetta vera upprunið frá öðrum stað við erum að skoða alls konar möguleika á þessu

eða öðrum stöðum meira að segja hérna nær bænum við þurfum hins vegar að byggja þorp frá þessum tíma það eru senur frá Reykjavík ef ég man rétt sem mun myndarlegra inn í þetta en önnur verkefni sem við höfum unnið með þeim ég held þetta þarf að vera gert með myndarlegri aðkomu innlendra aðila og þarf af leiðandi ráðum við mestu í framsetningunni á þessu ég tel að gera þetta svona muni gefa þessu möguleika að fara miklu víðar heldur en ef þetta er eru yfirleitt á erlendum markaði en ófærð sýndi okkur

er kallað í stóru sjónvarpsstöðvunum við erum með sex milljónir áhorfenda í Frakklandi þetta nær til miklu miklu stærri hóps en haldið þið svo

þá trú að með því að gera þetta í sjónvarpi þá nái þetta kannski augum og eyrum og athygli nýrrar kynslóðar til þess að kynna þetta verk og gera það aðgengilegt unga fólkinu þetta er bók sem skiptir Íslendinga miklu máli og hefur gert lengi haldið

eigi eftir að vekja jafn mikla athygli erlendis eins og til dæmis ófærð hún mun gera það á annan hátt vonandi nær hún með þessari leið til miklu fleiri

vesturfararnir voru gerðir svona á sínum tíma

og Alexander var gerð svona þetta er svona ákveðið módel sem við erum að fara eftir en í þessu nýja

þetta geti farið mjög langt kannski kannski aðalatriðið þetta er stórkostleg listaverk þetta er saga sem skiptir okkur sem þjóð miklu máli hins vegar er þetta líka sígild saga sem hefur náð í gegn út um allan heim og það er á það sem við trúum við trúum að þessi saga eigi erindi og geti orðið frábær

og kvikmynd þess vegna gerum við þetta við erum auðvitað að reyna að blanda framboði af sjónvarpsefni og leiknu efni þegar þegar búið er að ná svona miklum árangri með þessar þáttaraðir sem hafa verið í boði og þær sem fram undan eru við erum með fjölskylduseríu væntanlega í haust til dæmis loforðið og fleira það þrekvirki og við erum sannfærð um að Baltasar og frábæru listamennirnir sem með honum starfa geti leyst töfrana í þessari sögu úr læðingi í þessu verkefni ófærð kostaði milljarð getum við slumpað á hver kostnaðurinn verður við þessa við erum að tala um rúmlega það einn og hálfan milljarð einhvers staðar á því bili þetta verður af sömu stærðargráðu og hvenær gerið þið ráð fyrir að hefja tökur það er svolítið erfitt að segja til um það út af öðrum verkefnum en vonandi innan tveggja ára verðum við komin vel af stað talandi um önnur verkefni ófærð sería er komin í vinnslu hver er hver er staðan þar við erum að byrja í tökum í haust það er bara frábærar viðtökur sem við fáum um allan heim við erum erum að skrifa það

búin að skrifa fyrstu fjögur handritin

upp það væri voða gaman ef Twitter færi á hliðina að rífast við okkur um þetta það er alveg á hreinu að

lokað og jafnvel ekki þyrlum heldur Magnús það er kominn sýningartími á

þetta verður haustið tvö þúsund og átján það er nú ferðast ég um og hitti aðra útvarpsstjóra og forsvarsmenn fjölmiðla það er gríðarleg eftirspurn eftir vönduðu íslensku leiknu efni ófærð kom auðvitað og ruddi brautina og svo eru aðrir að koma í kjölfarið þessi staða hefur aldrei verið uppi áður það er sannarlega verið að kalla eftir því komið með meira gott efni framlag gegnum Kvikmyndasjóð og þess háttar við hérna hjá RÚV erum búin að þrefalda okkar framlag í leikið efni á tveimur árum og hefur ekki verið meira öll sem störfum í íslenskri kvikmyndagerð sameinast um að mæta þessari eftirspurn og ná einhvern veginn upp á þessa öldu og borið íslenska menningu og hróður út um allan heim þetta tækifæri má ekki fara

hafa áhuga á að kynna íslenska menningu og hafa rödd þá er þetta vettvangurinn gerum það að lokaorðunum kærar þakkir

Baltasar Kormákur og Magnús Geir Þórðarson gott

á Rás eitt sem hljómar síðasta hálftímann fyrir tíufréttir á hverju kvöldi er fyrir löngu orðinn fasti í íslensku sem hlustendur fá að njóta í lestri höfunda nú er fjórða og skáldsaga Auðar Ólafsdóttur undantekningin bókin sem kom út tvö þúsund og tólf er af mörgum talin ein forvitnilegasta skáldsaga á síðari árum hér á landi í tilefni af lestrinum ræddi Guðni Tómasson dagskrárgerðarmaður á Rás

við Auði

af því sem þeim fór á milli sko þessi bók

er um sambúðarslit að einhverju leyti og viðbrögð okkar við svikum í lífinu stórum áföllum

endurmetum stöðuna og reynum

að gera hlutina upp þegar allt virðist gliðna í sundur undantekning hefst á síðasta kvöldi ársins á gamlárskvöld á því eiginmaður söguhetjunnar Maríu segist elska annan karlmann og hann sé farinn frá henni og hún sé síðasta konan í lífi hans og í rauninni að hún sé undantekningin því hann gerði ekki ráð fyrir að verða ástfanginn af konu og heimurinn í rauninni hrynur yfir hana þannig að hún stendur þessi

hugmynd að vera á á tímamótum og líka svolítið vísa inn í þessa hugmynd um um tímann hvernig við búum til ákveðna punkta atburði á línu tímans líka það að þetta er í raun tilbúin hugmynd þetta er skilrúm á milli milli í sínu lífi og þarf að endurmeta allt það er eins og við gerum það fyrir og eftir í rauninni María og þau María og flóki sem eru þarna að slíta samvistum það er talað mikið um það hvað þau eru gríðarlega falleg hún er nánast eins og

sér hana fyrir sér og veit ekki hvernig maður á að teikna hana upp í huganum það er svo oft tekið fram hvað hún er falleg hún er samt hrikalega illa læs á þeirra fortíð og er hægt og rólega gegnum söguna að endurmeta þeirra samband og og öll þau litlu smáatriði sem gætu hafa sagt henni eitthvað um um hvert flóki stefndi hún er blind á það eins og við erum erum oft á það sem stendur okkur næst og líka þegar

tilfinningar eru eru þetta er tilfinningalegt uppgjör þetta er bók þar sem mig langaði ég hafði mikinn áhuga á það var hugmyndin um minninguna og minnið og ég sá heimildarmynd á b b c sem fjallaði um heilann og þar komst ég að því að ímyndunaraflið er á sama stað og

minnið í heilanum þannig að þegar við rifjum eitthvað upp rifjum einhverja atburði upp þá erum við í rauninni að skálda þá erum við að búa til og það má kannski

setja það líka í samhengi við sagnfræði og og sannleik og mig vantaði einhvern atburð í upphafi sögu sem

til þess að söguhetjan væri stöðugt að rifja upp að fást við minningar og minni hún er að endurskapa það sem var áður og það merkilega er að þegar við rifjum eitthvað upp og við festumst í einhverjum hlut að í hvert sinn sem við rifjum upp sama atburð þá bætum við hlutum við með ímyndunaraflinu hann í rauninni breytist stöðugt

marga vinkla á sama atburð þá er ég er ég að leika mér með þetta en ég er kannski líka að segja það að ímyndunaraflið er jafnmikill veruleiki og og hvað annað þarna eru þú ert

í öllum þínum bókum sem heitir normal manneskja normal fjölskyldulíf eða

ég hef ekki ekki hitt normal manneskjur venjulegar manneskjur í lífinu sé ein af undirliggjandi hugmyndum að það er til alls kyns fjölskyldumynstur sem virka og ein mynd sem er dregin upp í bókinni af mismunandi tegundum af hreiðrum það eru til

fuglar það eru líka nokkur strá

fuglar verpa bara á syllu við bjargbrún með þverhnípi niður þannig að það eru til alls kyns fjölskyldumynstur sem virka og það er á lífið þessi eftirminnilega persóna Perla í kjallaranum Perla segir líka á einum stað maður er alltaf að reyna að snapa hugmyndir af samferðamönnum sínum og til þess að nýta í sögurnar er hægt að spyrja þig er hættulegt að þekkja rithöfund endar maður í skáldsögu

að það sé talsverð áhætta fólgin í því af því að þeir eru alltaf að stela lífum stela stela hugmyndum og það er í rauninni krummi kápan á á bókinni er fjöður af krumma og krummi er svolítið tákn fyrir fyrir rithöfundinn sem sækir sér sem stelur ég held að það sé ekkert ég held sé líka jafnmikið um það að lesandinn stelur hugmyndum af rithöfundinum úr skáldskapnum og þær ganga aftur þær rætast á á honum þær ganga inn í inn í lífið þannig að þetta virkar í báðar áttir

Ólafsdóttir höfundur

kærlega fyrir komuna og spjallið takk fyrir gott kvöld verkefnið

okkar þar sem almenningi gefst kostur á að velja efnisskrána á sérstökum

Sinfóníuhljómsveitar Íslands og RÚV er snúið aftur og nú er heimur óperunnar í brennidepli

en tónleikarnir verða fyrsta september halla Oddný veit meira um málið ást undirferli og ævintýrum en líka ógleymanlegum laglínum í ár er klassíkin okkar samkvæmisleikur RÚV og Sinfóníuhljómsveitar Íslands þar sem þjóðin fær að hlutast til um sjónvarps tónleika hljómsveitarinnar helguð þessari

þetta gekk ótrúlega vel í fyrra það var mikil ánægja okkur fannst þjóðin taka svo vel við sér og

og tók svo vel þessari ábyrgð sem felst í því að setja saman efnisskrá af sinfóníutónleikum og við fundum flóðbylgju af þakklæti og væntumþykju eftir þessa tónleika þeir þóttu heppnast alveg einstaklega vel það var ljóst strax og þeim lauk að við þyrftum að halda þessu verkefni áfram það væri svo mikil eftirspurn eftir því eins og að líkum lætur er

hæstánægður með að óperan eigi sviðið í okkar þetta árið við ráðum okkur ekki fyrir kæti út af þessu verkefni þetta er að mörgu leyti svo ótrúlega skemmtilegt hvernig bæði þjóðin fær að kjósa sína

þar með gera þessa tónleika að sínum og svo bara nýta þessi samlegðaráhrif sem nábýlið í þessu húsi býður upp á

og sjónvarpið þetta er næstum því of gott til að vera satt þjóðarinnar hefst í kvöld á vefnum ruv punktur is

farið inn á heimasíðu verkefnisins á ruv punktur is og hlustað

og tríó úr vinsælum óperum hlustað

kynnt sér og velt þessu fyrir sér og kosið síðan fimm það var alls ekki auðvelt að búa til þennan lista atriðum við ætluðum að hafa hann fjörutíu svo áttuðum við okkur á því að það væri lífsins ómögulegt að hafa hann ekki fjörutíu og tvö við gátum ekki skorið hann meira niður það er hreinlega of mikið af góðri óperutónlist til í

boði eru kaflar úr óperum frá

fram á tuttugustu öld og Árni Heimir er sannfærður um að jafnvel þeir sem aldrei hafa stigið fæti í óperuhús kannist við nokkrar grípandi laglínur já já algjörlega það þekkja örugglega allir til dæmis aríu

þetta eru hvort tveggja óperur og þetta er hvort tveggja á þessum lista og svona er þetta þetta eru fjörutíu og tvö númer sem ég held að allir þegar þeir byrja að hlusta átta þeir sig á því að þeir meira og minna þekkja þetta allt en fyrir þá sem vilja kynna sér betur heim óperunnar áður en þeir kjósa sér Guðni Tómasson um útvarpsþætti á Rás eins næstu vikurnar þar sem kafað er ofan í óperutónlist

frá öllum tímum og dregnar fram magnaðar upptökur

ofan í hann þetta er það fallegasta sem sett hefur verið saman fyrir

fara í gegnum þetta og átta sig á því hvar bestu bitarnir liggja í

það þurfa ekkert allir að vera sammála ég er ekkert endilega hundrað prósent sammála þessum fjörutíu og tveimur stykkjum sem er búið að velja

þennan aðallista það má hins vegar alltaf bæta við það verður auður reitur fólk getur komið með sínar hugmyndir að sínum uppáhalds óperu aríum eða atriðum þarna er þetta allt til gamans gert og og í lokin verða úr ansi flottir tónleikar í haust hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands

gaman að geta tosað fólk inn í

gera upp hug sinn

en í hverju er galdurinn við þessa tónlist þegar fólk byrjar að syngja það er

bein tenging inn í okkar tilfinningalíf það er kannski merkilegt þó að listin hafi

orðið til í einhverjum efri lögum þjóðfélagsins á sínum tíma þá er hún að bjóða okkur einhverja sammannlega reynslu þetta eigum við þó allt sameiginlegt að geta orðið snortinn af einhverju sem er fallegt

geta orðið snortinn af einhverju sem er fallegt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

ferill Gísla byrjaði aftur á móti fyrir framan myndavélina þegar hann var enn í fjölbrautaskóla og var ráðinn umsjónarmaður að tónlistarþættinum poppkorn ég held að starfsfólk

aldrei séð svona vinnubrögð áður við komum inn og oft vorum við að búa til efni

á staðnum og það var ekki sérlega vel séð til að byrja með byrja þú já kveðast á kappinn ég á svakalega

og út af poppkorni hafi

í kvikmyndirnar og sjónvarpsefni svo vann ég þar

dagskrárgerðarmaður eða

að nokkrum áttum og ég áttaði mig fljótlega á því að það voru voru margir miklu betri en ég að gera þetta og og ég bar mikla virðingu fyrir

gríðarlega erfitt starf og þar er

Egill Eðvarðsson sem við strákarnir á

ég áttaði mig á því mér leið betur að vinna með á hægara hægara tempói og vinna með leikurum vinna með texta og og búa búa til kannski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

dramatíska mynd fyrir börn og unglinga sem var mörgum minnisstæð það er svo sterkt í þessari mynd

verk allra þeirra sem koma að þessari

jafnvel að smyrja samlokur sem sem var ekki að það er svo sterkt að ég get ekki horft á mig ég tárast allur ég hef sýnt sýnt myndina fyrir nemendum en ég hleyp alltaf út þegar titlarnir byrja eftir að hafa gert aðra barnamynd

og stofnaði dreifingarfyrirtæki fyrir kvikmyndir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 síðastliðið haust söðlaði Gísli svo aftur um þegar honum var boðið starf hjá London Film school einum elsta kvikmyndaháskóla heims en stjórnarformaður hans er enski leikstjórinn

ég held að rétt þýðing sé auðvitað námsstjóri en það er samt ekki ég er eiginlega yfir öllu náminu sem hér er og vinn þá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

sjötíu prósent af nemendum eru erlendir og mér finnst alveg ofboðslega gaman að vera hluti af þessum þroska frá frá frá því að kunna ekki neitt en hafa brennandi áhuga og útskrifast síðan sem ansi hæfileikaríkur og rík

í heiminn í nótt á fæðingardeild Landspítalans rjóð og grátandi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 kæru landsmenn framtíðin kom í nótt hún var á hvítum skóm og hún hvíslaði að mér

væri gamaldags að greiða sér ekki út arð á mörkum lífs og dauða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 ég er prins dauðans